एक कप उबले हुए चना दाल। एक कप कद्दू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटे। एक प्याज बारीकी कटी हुई होवे। टमाटर कटा हुआ होवे एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट होये। एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच <noise> जीरा और एक हरी मिर्च कटी हुई। एक या दो चम्मच गरम मसालो। नमक स्वादानुसार दो चम्मच तेल कढ़ाई में गरम करके उसमें जीरा डाल दो। अब वा में प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर हल्को भूने फिर टमाटर डालें और पकने के लिए छोड़ दें। कद्दू हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर अच्छे से डाल दे। अब या में मिले हुए चने और पानी डालें। ताकि करी की स्थिरता <noise> ठीक हो जाए। गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह से मिला दो। गरम-गरम रोटियों हो या चावल के साथ सर्व करें।